Gomuneti rubɔnɛba zɔrɔ aqa lɛɛ dula na bo cɛnyin kɔ nqa kɔ adɔ li nwa omusɔ musɔ musɔ musɔ kɔ adrɛ bɛ li kuva gomineti nɛ a dudrɔ munɔ muna gomineti zɔrɔ gɔ aga nɛ gi sala naa gbɛ hakpi nkpi zɔrɔ zɔrɔ la aga lɛɛ, ba zɔrɔ la aga lɛɛ, ba zɔrɔ la mijɛ be kuma <hesitation> nkwalɛ kɔ lan cɛnɛ swe ne babaya nɛ ba kpɛ zwe makaranta na ba gbɛ nkpi nkpi ba zwe makaranta naba nɛ ka a a pramari ka a sɛkɛndɛri sku har bɛ na ba <hesitation> makaranta klɔ klɔ klɔ kɔ ba na kese aklodzi cɛnɛ ba wɔ aklodzi cɛnɛ nɛ minin kɔ kubɔ <hesitation> la kasa la adze anya nɛ wa na nɛ gomineti akasa adu zɔrɔ aga lɛɛ wa dɔ la na. Mɛ zanyiya itsewe shi ma bo. Isa du dɔ minyɛ la kutu ma mada hɛ nkpi klɔ klɔ klɔ kɔ ba na kutuma nɛ kɔ iba ma nkɔ ba cɛnɛ nkpi jɛ nɛ kɔ ba bɛ zɔrɔ la aga nwa kɔ ila jida di du kucɔ la lukpɛ rubɔ la kɔ la lo munɔ nɛ. Gomineti a kasa wanɛ a zɔrɔ iyakaci iya koko ri kɔ lɛɛ wa ka nini cɛwa kɔ aqa dzi dzi kɔ adu faro naa nɛ ba zizi na. Gomineti akasa wanɛ nkpi kɔ asoso shi ɔsɔ kulɔ kɔ bada shi <hesitation> Agá ka brɔ kɔ̄ ba wɔ minyɛ gbiisɛ nɛ la ni ko gɔmna akasa nasamne la nɛ in ma adrilɛɛ mo, azɔrɔ agá lɛɛ wa ku <hesitation> nkpi shishɔ̄ hɔ̄ɔ̄ na nɛɛ la cɔɔ nko bɔ, du wa ne gɔmnati wa, nka agá dzi dzi laro nkpilo naa ka wusɔ naa adá nsɔɔ na cɛnɛ a na nagɔ ga ka a faro cɛ nɛ gufla fla fla nkɔ̄ a galo dzi dzi azɔrɔ nkpilo na ara ana nagɔ ganɛ gufla fla fla la nini gɔmna oi akasa la atɔla lugba lɛɛ wa nkpiizwe ba asibiti na gbɛ nkpi nkpi la ni koo wini kupɔ̄ɔ̄ la nini ga kɔ̄ gɔmnati abɛ zɔrɔ nɛ azibɔ ko wini kupɔ̄ɔ̄ la na la la ni asibiti kɔ̄ gɔmnati a zuc nɛ a zibɔ, baya kɔ̄ ba zwe asibiti zinɛ ba wee ba zwe zi kua na ama ba krɔɔ iga bɛ lo munɔ, ba kru ga bɛ lo munɔ cɛyin kɔ̄ nkɔ̄ rugɔ̄ a bɛ na ji wa a ba navisi kɔ̄ ba ma ma na ba kpɛkpɛ cɛnɛ <hesitation> mun fɛ la kuba losife nɛ asibiti nɛ atɔ ba lugba lɛɛ wa domi ipirɛ kɔ̄ lutsɛ za gɔba na ba fara iyɛ cɛnɛ wa ba rɔɔ gala kɔ̄ antira ta iba fariyɛ nasibiti nɛ wa kɔ̄ ba duba nasibiti nɛ wa, ipɛrɛ kɔ̄ lutsɛ gɔ ba bo so so so kɔ̄ ba ma na ba nasibiti cɛnɛ. Osi na zɔrɔ iko kɔ̄, kɔ̄ ni ra nɛ atsa rusono, so agá kɔ̄ gɔmnati azɔrɔ dila nkasawa nɛ ba gɔnɔ ba ba dɔ̄ gbɛgita kɔ̄ ba du gisɛ minyɛ gbɛ nkpi kpi ipɛrɛ inuma, inuma ka bɛ gbɔ̄ nɛ <hesitation> gɔmnati atɔɔ ninyɛ lugba lɛɛ wa nkpe gita na, alɛka gisɛ gita gbɛ lɔka gɔmɛ ɔka gɔme, ba gisɛ gita na ba gbɛ pɔ̄ oɔ̄ ba rɔ minyɛra, barɔ minyɛ kukɔ̄ ku ba nadu ba gitá nwa kɔ̄ ā tɔɔ ba lugba kɔ̄ ba tā nɛ, gomneti a rubɔ̄ nwanɛ atɔla lugbɛ lɛɛ wa, gɔmnati arubɔ̄ nwanɛ azɔrɔ ga lɛɛ dula na, la nini ijɛ de ba dɔ̄ ba ijɛ na be kɛ kɔ̄ mijɛ soo nɛba guzɔrɔ dɔ la. Icɛ kɔ̄ mijɛ zaa wa kɔ̄ la krɔ itrɔ la zisɛ na gɔmnati bɛ zi gada, abɛzi gada nɛ la cɛnɛ kpɛ kɔ̄ la gutrɔ trɔ la gukrɔma bɛla itsi, la na la lukpɛ pɔ̄ɔ̄ klɔ klɔ lana ni ijɛ cɛ nɔ kumɛrɛ kɔ̄ ba gɔnɔ ba lukpɛ rubɔ̄ nɛ.